כנת כנְתמנא נכּון כנעְרף נענ׳ני מזיאן ו נסתעמל לעוד בהאל לשיוּך דיאל זמאן לי כאנו יענ׳ניו פי לאעראס ו לחיטאן תר׳ד מעאהום, למוסיקא כתוצ׳ל רסאיל מכִּיקדר חתה ואחד יעבר עליהא בלקלאם כנשוף לנאס לי כּיכּענ׳ניו מן לכּלב כּנחס בענהום כּיכּיעשו שי חאג׳ה ח׳אסה פיהא לרוח פיהא לבכּא ו לְצְּדְחכּ כּנכול ביני ו בין ראסי יא לית לו כאנת נענְרף נענְזף חתה אנה.